An an amarö pur.

An arömö mürö pii më amodhana ökö onyo arömö umo wi pii ökö mïtö anën nï agulu onyo gin na ën tio ködë më gwökö pii obedo gin na leng ëk pii nön obed na leng pol karë ka an amodho.

Cem na an acamö na römö kelo yot koma ënë cem na makö rwöm më gërö kwö calö ringogï, apëna, kwon, ngwedo kï nyig yen na papath na jïngö kwö ka dhanö.

Cem na an arömö camö ëk ögwök yot koma nïnö kïbëc ënë obedo më camö with cem na papath na ticgï thon opopoka ï lok më yot kom.

Jïï marö woth kï pikipiki.

Cïlïng na thïnöthïnö mïö mon öyabö öyabö awarö na gïn cadhö kï cath na mëgï, cïlïng na thïnöthïnö ömïö onwongo gïnï kapïtöl më cakö tic na mëgï.

An arömö gwökö jö më pacö kï ï kom malaria më acël mërë nï ëthïnö önïnö ï nët, Më arïö më nënö nï ngat mörö kür obut ata abonge dönyö ï net

Kwö n'ëthïnö enyira tye ka nwongo n'obedo pëkö ënë më acël mërë enyodo nökënë tye ba mïtö gïnï nï ëthïnö enyira ökwan. Më arïö mërë ëthïnö enyira tye kï pëkö ï karë na nwongo gïn tye ï karë më kwer më dwe na jö nökënë ope kï jami na könyögï ködë më jükö, onyo më cobo pëkö nön.

Kwan könyö pacöna kï yodhi na pol më nënö nï alökalöka obedo ï pacöna könyö më mïö ngec ëka kï lübö ngö na lwak ducu tïmö aa obuku më kabedo nön tïmö gïnï ëka thon nöthöwa kanya acël kï jïï kï tic mörö këkën na nwongo myero dhanö ötïm.

Thama na an arömö mïïnö mïn athïn na thïn mërë pod tïdï ënë nï, ën mïtö obed më dödhö athïn mërë karë kï karë tëk tëk caa k'athïn örömö më döth mïtö ödöth cak caa mörö këkën më nënö nï athïn mërë tye ka döngö na bër ëka yot kom k'athïn tye bër.

Eyo an anwongo peki na pol karë kïbëc na an awotho kï gi woth ka lwak.

Onu ëtwërö jükö nya ka two cadö kï ï kabedo onu më acël mërë lwak myero ögër gïnï coron. Më arïö ka pacö tye na yugi tye ïë myero ënën nï pacö ëmïö obedo na leng jami ëlwökö bur yugi obedo tye.

An atio pï caa adek nïnö acël, ëka kinge arömö bedo dök ëka nwongo dök ayweo.

Kwan ömïö jami na nyen obedo tye, kompiuta tye, mmm inwongo nï tino tic ducu do yot, ba dökï etio kï gupu, macin ënë do tio, wëkö tic obedo na yot.

An amarö kwan, amarö wer, ëka amarö pwonyere.

Kï ï thë kwarö, camö cem na dhakö mïtö öcam ëk cak obin n'athïn na pol, römö bedo böö ëka amalakwang, na ën onwongo mïtö öcam ka ën öcamö nïnö kï nïnö inwongo cak bedo n'athïn na pol ëka thon mïtö omodh pii na dwong.

Ïnënö alökalöka na nwongo tye ï kin pacö ka jïï gërö udi jïï tye ka pwony jïï tye ka cath pol jïï tye gïnï ka cïdhö mënë ï lëga kï jami na pol kwan ölökö kit tic nön.

Cem na bër pï könyö cwö na lübërë kï köp më nywöl ënë obedo cem na tye kï möc cem kiducu pï yot kom ëka nënö nï ebedo kï gupu na bër na mïö ëcwö römö nywöl.

Ëthïnö më kabedona marö gïnï tuko gwëö odilo, odilo më cïng na anyira tuko ngwëc ëka pyem gïnï thon kï wer.

Kwan ökönya ï yodhi më mwolere pïën ka dhanö öbalö onyo ka kadï an abalö cë ngat mörö ötëmö yüböna okobo nïna ngö na myero atïm cë amwolara pïny awinyo.

Kwan ökönyö ï yodhi më döngö lobo ëka kï mïö thama ï kin paci më mïö dhanö tero dhanö ëthïnë ï cukul.

Jö më pacöna ömakö gïnï kwan na calö gin na pïrë tëk, ëka pï man öcükö cwïny jö nökënë nï më tero ëthïnögï ëka cükö cwinygï më makö kwan rwök, calö gin na pïrë tëk.

Karë na an abedo kï yom cwiny rwök ënë karë n'ömëra na dit kaöwa öcöö waraga both enyodona na kun kobo nï, baba, mama, amïtö nï amëra cïdh ï cukul, na do oyomo cwinya rwök obedo dök ï cukul, pïën onwongo de ëjüka kwan ököa mamana kobo nï nyakö ka ökwanö bedo ölaya.

Kwan ökönyö na tëk ï pacöwa ëka më moko tëla, kun kï mïnö thama, pïën jïï acëlacël nywakö thama, cë eyere ïë wëkö lok më pacö bedo na bër, ayelyela ba bedo tye atwoma wic ba bino bedo tye ï pacö mene.

Yodhi na papath na kwan kï yüb ökönyö k' ëthïnö na dwong obedo nï ölökö kitegï ölökö nenogï ëka ölökö thamagï naka kï tic na gïn tio.

Kite na an agwökö kï cëm kï pacöna ka cëm ka pod ekelo akela kï pwodho amogï akethogï ï cito ëka mëna agwökö më ateda agwökögï bene ï yoo n'opore.

Gin na cukul ötïmö rwök më mïö alökalöka më kelo pwonyere ka pacöwa ënë nï epwonye otio na tëk ëthïnö ökatö ëthïnö obedo na ryëk naka kobedini ëthïnöna nökënë ökwanö gïnï dong onwongo gïnï tic.

Peki n'ëthïnö anyira nwongo kï ï kabedona ënë cülö kwan obedo pëkö

Ngö na myero atïm ëk ober kür ökaa ënë nï myero anïn ï nët.

Cukul ï thë löc ka gamenti oketho epwonye na mïtö opwony ëthïnö, ëthïnö n'epwonyogï nï ëcakö pwonyogï pacö ëka cïdhö gïnï ï cukul tëk öcïdhö gïnï ï cukul dök nwongo gïnï pwony n'örömö na calö gwökö yot komgï, na calö nënö nï komgï obedo na leng ëka thon caa mörö më nënö nï ëdöngö gïnï n'opre kï më ekelica.